سوئم وئیر دیاں وکھ وکھ پرکار ہوندے نیں۔ جو ہر اک گتیوِدھی اتے پسند لئی ڈیزائن کیتے گئے ہن۔ بکینی عام طور تے سمندر کنارے یاترا کرن والیاں وِچ بہت لوکپریہ ہن۔ جو عام طور تے دو ٹکڑیاں والے ڈیزائن نال ہوندی اے۔ اک ہیٹھلا حصہ <hesitation> ایہ وِچ سیلفیاں کھچّن، سوئمنگ پول وِچ آرام کرن جاں آرام دی تراکی لئی اُتم ہوندی اے۔ ون پیس سوئم سوٹ زیادہ کوریج اتے سپورٹ دِندا اے، جو کہ سُکھدائی والی تراکی، وارٹر سپورٹس جاں اوہناں لئی۔ جو زیادہ کوریج والے وِکلپ لئی ترجیح دیندے نیں۔